כ'ווייס נישט וויאזוי מ'לערנט אויס פאר איינעם צו פארן <hesitation> אויף א בייק, אבער איך וואלט געזאגט צו קודם ארויפלייגן איין פיס, און- און פושן אביסל די רעדל מיט איין פיס, און נאכדעם געבן א לייג ארויף די צווייטע פיס און אזוי זיך באלאנסן און שנעל דריקן ביי די- אויף די אנדערע פיס אזוי גיין ווייטער